في يوم من الأيام كان فما شجرة <hesitation> ينجمو يتحدثو معاه لعباد لي يسمعوها من بعيد، يسمعوها من قريب كي يبدو قاعدين بحذها ينجمو يسمعوها، هاكا شجرة هاذيك كانت تنجم تقولك الأسرار متاعك من غير ما تحكي معاها كانوا العباد يخافوا باش يقربوا لها خاطر هي تفضحهم وتحكي لهم على الأسرار متاعهم قدام الناس الكل لخرين.